अथात् मै तरो बए खन् <hesitation> सुरिये गरि खन् सुर् कोइ थकते खात्। <hesitation> मै पोलिस खबर् देइन्। अरु ही पोलिस खबर्। अरु दिय आगते मै ही सुर् के जोन् फतेस् ब फतो <hesitation> रखि थकुले सेश्त कर्। जाते ही सुर् केत, ही जाते ही <hesitation> परत् कर केत मनु केत जाते धर परे। अरु ही जिखर् मनु हप्र तेओ ही बस्ततो सुर् कुरिसे। जाते ही बस्ततो तेओ अको पुनरे गुरै पए। तर पेपे ही तुकम् म गुरे बिल सेश्त कर्। तर पेसेत् मै पोलिस अको <hesitation> ही कोथकेने अबगत कर्। जाते ही मनु हप्र तेओ एनेदरे सुर् हुमैसे बै। ए दारि खन् ही मनु केत से सुर् कुरिने से ही कोथकेने। जाते मै अबगत करु परो। जाते अरु पमथ हौकरे मै ही होतक् देख बोपर्। ही तु बेबस्त मै आगते कि कोरे। जार् पेपे अरु एन्। एअर्पसत् एनेदनो जाते। दे तेओ परे जाते एने सुर् ब सुर् कैसो ब अप्रत् मुल कैसो। ही अप्रत् मुल कैसो जाते एन् एतु एनेद्ब एतु अन्सरप्तेनेदनो कैसो। त बगे मै अबगत कर बगे सेश्त कुरे।